<noise> मुइ याजकालक जमानामा मने टिभी अथवा संगीत बिना मोर जियके मने इचिका गार्हे हतइ। कतउ कि याजकाल हमार जुन किसिमक यहवा घरवा ठउनावा वरी बाइ उतुरक मन्से फेरि हैनो खाली खाली भेल <hesitation> हैन मन्से । हसे भेली मन्सावा फेरि विदेश जाइ । जब बडइ करइ । हसे यापन यापन काममा सबजन बणइ बिजी। मोर यब कसनक चाही यब मुइ जब करते करते फेरि मोर कखनहु हसे एक्लोपन भेले सङ्‌घतीया हैन भेले फेरि मौर हसे टिभी हसे इयू म्युजिक मो कदेहुन संगीत मोर चाही लगलही। आ इ हसे मोर इचिका टाइमपास फेरि हलही । आ मनवाके आनन्द फेरि हसइ । उहेसे कहके मोर मुइ टिभी या ओथिया कदेहू न संगीत बाहेक बिना मने मोर जियके इचिका मने गार्हे हतइ । यखना मोर बानी परक सकल इ दुनु चिजुवामा । उहेसे कके मोरे इचिका न इचिका भेले फेरि मोर गार्ह हखबे कर्तइ । उहेसे कके मुइ नाही सकबही बाँचे इय टिभी हसे कदेहु न इय संगीतबाहेक । इ नाही हतइ मोरे समय फेरि टाइम पास हैन हखइ । हसे इचिका कहुन एक्लोपन बढी हखले हखले जाइ । हसे उहे एक्लोपन हख्तेकमा मोर स्ट्रेस फेरि बढेसकतइ । उहेसे कके मुइ टिभी ओथिया संगीत बाहेक नाही सकबही बाँचे ।